<hesitation> Mêl hî karkata hî an katong hîn kneam emem tʃina. A tlaang pwin <hesitation> som thum tʃanga som lîn karia nidau tlaupui tʃina. <hesitation> A tamzok hî advertisement te a nidlaupui a min tʃate <hesitation> lingtin te <hesitation> le kolej advertisement tam takte katong tʃina. <hesitation> Keimaa tana pwin moturang hî tsu pan hî batun velpaki katong hâi lavuni. <hesitation> Keim kamêl dondihî anok sakin a bwoy klawt ne biem tʃina. <hesitation> Katana tʃangkai leem lautur hî <hesitation> a tamzok hî a nidau zihela. <hesitation> Man lautur omsi lau hîn. <hesitation> Kan dilit le tʃin ani. Kamêl dondihînga tʃangkai te tsu kan kolej. A tʃanga tu pwin mot. An laupos te. Notification te. <hesitation> Exam schedule te. The results o a hûn te. An laupos te hî a nidau tlaupu tʃing ani.